Abor, Ator, Anor, Ise, Isuru Asah, Asa-ato ito-olu, nyabu-iri, iri-nu-otu, iri-na-abo iri-na-ato, iri-na-anor, iri-ni-asa, iri-na-asa-tor, iri-ni-ito-olu, ogu-nu-otu, ogu-na-abo, ogu- na-ato, ogu-na-ator ogu-na-anor, ogu-ni-ise, ogu-ni-iduru, ogu-ni-asa, ogu-na-asator, ogu-ni-Iri ogu-ni- notu, ogu-ni-iri-na-abo, ogu-ni- iri-nato, ogu-niri-na- anor, ogu- niri-ni-ise, ogu-niri-ni- isuru, ogu-niri-na-asah, ogu-niri-na-asator ogu-niri-ni-itolu, ogu-la, ogu-la-niri ogu-la-na-abor, ogu-la-nator, ogu-la-na-anor, ogu-la-ni-ise. ogwuleru nu isienu ogwuleru nu asa ogwuleru nu asato ogwuleru nu folu ogwuleru nu riz ogwuleru nu riz nwoto ogwuleru nu riz na abo ogwuleru nu riz na ato ogwuleru nu riz na ano ogwuleru nu riz nu esie ogwuleru nu riz nu isena ogwuleru nu riz na ata ogwuleru nu riz na afoto ogwuleru nu riz nu etola ogulara nu ato ogwu ato nu otu ogwu ato nu abo ogwu ato nu ato ogwu ato nu ano ogwu ato nu isie ogwu ato nu islenu ogwu ato nu asa ogwu ato nu asato ogwu ato nu etolu ogwu ato nu riz ogwu ato nu rie nu otu ogwu ato nu rie nu abo ogwu ato nu rie na ato ogwu ato nu rie na ano ogwu ato nu rie nu isk ogwu ato nu rie nu isiena ogwu ato nu rie na afa ogwu ato nu rie na afato ogwu ato nu rie na etolu ogwu aro ogwu aro nu riz nu otu ogwu aro nu riz na abo ogwu aro nu riz na ato ogwu aro nu re na aro ogwu aro nu re nu esk Ogwu-ano ni iri ni isuru ogwu-ano ni lri ni asa-sto ogwu-ann-ni-ri-ni-ito-ol ogwu-ise.